Bakhasi ibukanda betubanga musiyasa, kakila kamalaka kebukanda kabafukilisha.

Omwami kenyikhana apilishe babandu beche alala mala baa! bangone chi kabari itabu yenyukhe khusyalo.

Bandu khusyalo bafunanga kamakhuwa nga barekeresye nakhalondo nende chitivi alala nga balilwana babalosyelekho.

Babandu balinende bulwale bwamunyafu benyikhana khunaa! khuchichanga mumakangilo bafune bukangi bubumala ate nga babawelenga kamakelenda bakamilenga buli lusiku.

Yani ese nga ese kabari indi bowati endechangakho litungu narekeresya.

Butinyu bwesi nabirakhomo nga khenumya lipasii yaba saa nga nolile khunjila endi khenenya khuu! khukhupisya yanii! nderefa kaa! kaa! kakhaya kari khuli khakhuwendelea nelukendo.

Bakhana bachichanga khwisomelo nga basinde kakila bafune limenya lilayi nende bu! khuyeta basasi babwe.

Chisiku chikhulu nga krisimasi nende iddi, khusyalo efwe khuchichanga nekhusyerekeya alala nende bamayi bapapa bayaya babamile chingila chindeyi kabali embale, becha khwekhala sa mungo enamisindwa eyiyi elwakhakha khwalya sa bulamu, khwasyerekeya alala.

Yani butinyu bukali sa-nibwo khunyolanga nga khwawambane nende babandu babii, bandu khusyalo bakhubonga sa wesi nga oli omubii sebakhwi! khwisamo lukosi taa yani banja sa khu! khu! khukhubona nga omundu wekimima kimibi sana.

Kamasomelo ka-akikisya kari babana bali nende buleme bosii basomela sa-mukilasi ndala ate mwalimu kaba mulala ye! yani bosii bafune sa sindu sili silala, yee! kabari mwalimu, kalimulala, kabari ekilasi, bekhala sa mukilasi ndala yee!

Khwenyikhana khusinga nende khukhweya muchichoo nende mubisakati.

babana bakhana bakubyengebwanga amala babonebwanga nga sebali nende kamani kanyala karamba kimilimo khushalo taa balekhebwanga busa enjje nga chikasi chechile chekhuramba.

Omwami enyikhana khurekeresya babandu bewe kakila kamaye benya sina, yani butinyu sina bwesi babiramo khusyalo.

NGO chirera khupungusya babana babewunga bikosi bancha khunyanya sisyalo.

Yani khwenyikhana khuwambakho emwinwa nga khekhukholola nende khucha kamayu kakila mulimo chindwale chiba nga chii! chilanda khubirira mumbewo.

Omundu uli nekumutambo enyikhana khuwolelesyebwa, kenyikhana khusayidibwa yani wamuwakho byekhulya, yani wamuwakho enganikha endayi esi naye kabona kari elilemo kamani.

Busuma, kamapwondi nende kamatore nibyo byahulya bilayi byesi wenyihana hulya wawulila nga olinende bulamu bulayi

Bulayi bwesi khunyala khwarawo mubirekere byefwe kabari khwekhale nibwo khuyetana nende khulilisyana.

Babandu khusyalo sebafuna tekinologi kakila khusyalo kamasanyalasi oba sitima sibechanga engumu khukhwolayo, enetiwaka yosi isumbuwanga eee!

Ese inchichanga mwikangilo khufuna bukangi nga nechinilenga.

Babami babolangila babandu khulinda chingo chabwe nga chimiliyu nga beya khulwanyi, basinganga chi choo kakila balinde sisyalo nga similiyu.

Efula nga yapile esenimanga naroka liloba.

Khusomesya babana kimima kyekhukhwisamo bandu bakhulu lukosi nende bandu bakhulu bosi khurya babana batiti.

Yani bulwale bwa corona bwakila babandu bekalawo bibyasara musyalo, bilyo bya bolela muna! mubirara, bandu belukha bacha muchitawuni bache bawenje chisende, yani bibyasara byonekha kabisa.

Babandu bakharamba khubyalo bafunanga buwangafu bukali sana, yani babandi babalanga khuba babefwi, babandi babalanganga khuba bekimima kimibi, yani khurakhuramba khurera chitabu, butinyu bukali khusyalo

Bukala bwekhukhwisinga buli lunakhu, nikhwo khumiliya.

Khuchanja babana batiti khuyetakho khu! khupungusya chindwale chi! chichira babana, chichibarerera buleme nende chichikila babana bakofuwala mangu.